Gne anzara asane vintana koa, <hesitation> gne vintana io zany misy aloha karazany roy izy io, misy gne vintany sara da misy gne vintany rasy da miankina amizay zash no izy hoe <hesitation> raha raha sendra vintany sara itegna da misy e fahombiazana, raha misy e vintany rasy da sy mahomby fa izy zany miankiny ame vintaninao zao gn'ahazoanao resaky fahombiaza.